أفضل يكون عندي طباخ شخصي. لأن الطباخ الشخصي يقدر يسوي لي وجبات صحية ولذيذة كل يوم، ويوفر علي الوقت والجهد في الطبخ. بعد، أقدر أستمتع بتجربة أكلات جديدة ومختلفة بدون ما أحتاج أطلع من البيت.